Ie, <laughs> ehe mbô hafahafa ndraiky zegny fa raha ohatra moa zegny koa za rery ke olo faragny ambonin'ny tany ehe, efa mangataka mônko za amin-janahary mba alaivo za zanahary e <laughs> tsy aiko raha ataoko rery k'aketo, olombelogno tsy afaka miaigny rery ake.